Pulommbaajo kam e naftira e kemikal koo sarkaari ko njamndi feere ngam mo, mo ɓiira mo sukkita paayip sukkouɗum, koo mo naftinira e ndiyam.